Licuadora ikavi yambongui vaera temiti iareta, jare kaovireta ani iru tembiu jare yayapo vaera jugo jaeramiñovi mitimimo yandepuere yayapo pipe.